بالطبيعة إذا كان جد مضطر باش نزرع الطعام للخضروات نتايجها هداكا واحد من من طموحات المستقبل اني تكون عندي قطعة ارض مزرعة فيها <hesitation> احتياجاتي كلها وما نستحقش معناتها لي أنا نشري حاجات <hesitation> معالجة نحب نرجع ناكل حاجات الطبيعة أنا بايديا، حتى كان في الاول مانجحتش أكيد اني نجحت فلخر.